namoro mane nako wa piara mangoakasi la wa piara sampe ilamoko manege ngaro ka waajoko dika kurrr mane ilioka iojomo.